<hesitation> بص هو الموضوع بسيط بس أنت يعني محتاج إن أنت تحدد بالظبط إيه الحاجات اللي هي <hesitation> اللي أنت مهتم بيها زي مثلاً الروايات الرومانسية ساعة واحد بيبقى حاسس بال <hesitation> يعني مستمتع بيها. أنت تشوف أسلوب الكاتب اللي مناسب معاك، والموضوع اللي أنت حابب تقرأ فيه، وتخلي الكتاب قدام عينك دايماً.